أقضيه في تعلم الطبخ لأني إنسانة ما أعرف شي عن الطبخ حالياً حابة أني أبدأ فتعلم هاي المهارة وإني أسوي لعائلتي طعام لذيذ وأشوف <hesitation> أتحدى نفسي إذا كنت أقدر أسوي هذا الشي أو لأ.